Al e pa pusibil savei cuaicoza cume certessa assoluta, al e sempre ëmpurtant punise dë dübi cum a fa la sciensa e gnün al a mai dit che üna coza al e faita parei punto e basta, ëntà sempre andé avanti e cerché dë truvé la razun e vëddi s'al e giüst